Kalau malap iyo um ulun-ulun tokou ti kan iro boh um makapremis-premis parniagaan da pekan-pekan ti iti kabanyakan lainkah ulun-ulun tokou kan.

Yang yang oku ri mau majadi da polis.

Antangan ku sakarang ti magilo um pusat-pusat internet da kampung-kampung yang sinodio da karajaan untuk membantu um da panduduk kampung lah.

<noise> Da oku manini ri monongnyo mogilo kokolod yang um majadi da cita-cita nunu kalau masa makalu nunu mau majadi kalau masa makalu contohnya kalau makakito pio ulun bapakaian saragam no baguna majadi da pulis lah majadi da tantra lah mokito da cigu mau majadi da cigu nini jadi isa marulah sampai makalu barunya tantu nunu yang najadi ogu.

um Iyo mogilo cara ulun masarakat buli manyapul da ulun wokon bila ulun wokon mamarlukan ti aru yang manggunakan da duit aru yang manggunakan da tanaga' aru yang manggunakan da pandapat pandangan inolah cara misapul da masarakat sasama' masarakat ti.

Seperti cuntuh makanan segera, makanan yang kurang um berkhasiat yang isa berapa diperlukan da inan.

Kalau bagi joki iyo yang mapakaiku pasal sawo ri kan iti kira pasangan bi ti {um] iyo memahami oni memahami menunaikan da tanggungjawabnyo isa nini ada masalah ino

Miso pakara yang mau oguton korojonon ku untuk oku kakal siat monongnyo mangagut lah mangagut barsanam lah samaada bilang adau ka atau pun um duo duo ngakali oni saminggu ataupun tiap-tiap tiap-tiap da ujung minggu noh mimang patut barsanamlah supaya um buli mangakal kan da kasiatan tubuh badan jangan pikiran.

Antangan ku bila ulun lumali mongoi da kabanyakanya faktor um magium da pandaptan yang labih baiklah daripada yang ada.

Kalau pasal bajet ti mimang kadangnyo isa micukup kadangnyo cukup-cukup oni' taulah bila mis sanginan bokorojo ti kan mogilo tanggungan anak mogilo sawu isa' bokorojo arap da diri' oni kan macam manulah.

Buat masa ti buat masa titi iskul da ananku ri da kampung um mimang baiklah mabalut dan cuma bila rumasam mepeliud nini tapi sada masalahlah setakat titi.

Yang oku masaruk kolod mamakai da teknoloji um talipon um bank dan komputer.

Aru progrim kabajikan yang moponggor da karajaan jami' um sabap karajaan jami' ti prihatin tentang nunu-nunu oni' masalah um kabajikan ulun tarutamanyo ulun-ulun yang um sada' kamampuan ulun-ulun yang cacat ulun-ulun yang aru masalah-masalah kasihatan.

Kalau okoi kalau mongoi daa Semenanjung paling-paling IC oni' tapi kalau mongoi da Brunei pasportlah Indonesia pasportlah kalau mongoi da Sarawak manyuang oni da um online kuo kabanaran masuk Sarawak ri ino oni'.

um Korojo yang maparas um ialah korojo sukarela lah korojo sukarela tokou mongoi sapul da ulun bagutung ruyung korojo sukarela da masjid um mongoi tokou da ulun kenduri kendara mongoi sapul bakorojo jadi jangan korojo ini satu kapuasan da tokou karana tokou nakaya da masyarakat tokou bokorojo sama-sama maka niniuma ada gurau senda jadi jangan cara ino tokou hubungan tokou semakin samimparas akrab ogu.

Pesta atau perayaan magayu jami iro nio um pesta Kaamatan lah ataupun pesta Menuai pasal pesta tatiti andang antad da zaman tradisional lam majadi da amalan masyarakat um sekitar untuk rasa syukurlah um ilot najadi raziki mogilo.

Idayatku do rumo yang mosodu' do walainyo um manas manasiati iyo supaya basabar um nu melibatkan iyo dalam kuo progrim-progrim da komuniti atau pun kuro gaya' tokou.

Oku ti korojo yang mapakaiku kolod mong mangatur-ngatur daa acara mangaal da program ino onilah yang mapakaiku nunu pasal oku makapakai pasalnyo um sada' um makasusot daguang sanang ntai guangku guangkulah mangaal da korojo torono.

Oku kalau masa narikot nogu masa ari lair caraku monondu' da adau kalairan no mangaal oku da um makiyunun takiaklah mangidang da makanan-makanan mabalut untuk kaluarga' jangan kawan-kawan.

Bagi oku oku lebih suka korojo beniaga um mampanau ke tempat um ulun dan iyo buli mananangkan pikiran dan mengontong da sasuana sesuatu anan yanan no.

Yang paling mapakaiku Datuk Sri Siti Nurhalijalah pasal iyo punyo penampilan no maparas da antangan disiplinnyo mabalut.

um Kalau da anan jami' khususnyo da Sabah um parayaan yang magayuh biasa'nyo pista Kaamatanlah malibatkan iyo mogilo kaum suku kaum da Sabah.

Oku mau anak-anaku berjaya da bidang pembelajaran bidang pekerjaan dan iro ti buli nu iti manaak da sesuatu yang terbaik untuk masarakat dan negara serta agama.

um Talipon bimbit ti mimang makasusah takiaklah sebap um talipon bimbit ti buli buli kebaikannyo mimang mogilolah tapi' ada nini' keburukannyo misalnyo mungkin ada' berlaku um komunikasi yang sa bagus da rumo-rumo buli makapingingiyual buli um moko yang yang majaatnyo talipon bimbit ti sumulok macam-macam maklumat isa sada' da budaya tokou misalnyo antad da luar nagara' iklan-iklan isa senonoh jadi' ino majaat nanti' makauli' da anak-anak tokou anak -anak ranik kalau tokou mututuo oklah nini' tapi kadang-kadang ada bahasa bahasa isa sesuai kemudian ada nini' ulun ambil peluang untuk um gunoon untuk menipu sana' sini magiyum da duit micitulung sana sini padahal ino satu' kaedah manipu' yang monongnyo. Jadi' mimang talipon ti makawatir-watir nini kalau kalau nakasala' pakai jadi inolah talipon ti kalau kebaikannyo mimang baiklah tapi' keburukannyo pun mogilo nini'.

Kabiasaanyo kalau matutuo indu ti marumbut um indunyo lah yang mamajaga salalunya ataupun indu um indu sandiri antara dua indu lah indu indu yunai indu mianai indu suami isteri lah maksud ku.

Pariama atau musim yang aru da nagara jami ti duo nga musim oni lah musim yang um sobiton da musim monson timur laut jangan musim monson barat daya.

Muzik selorok

Kalau permainan um video yang oku paranah bamain um aru game-game da talipon yang yang biasa'-biasa' oni um kalau yang macam yang kuo balawan-lawan ri isada' ino oni' kuo yang mau download da talipon no ino onilah mainon yang molosu'lah.

Pihak iskul jangan indu ama buli misapul mamadidik da anak-anak monongnyo dangan cara iro misti mipakat magayu kerjasama do nunu-nunu ni' program yang alan da iskul ibu bapa misti mongoi panyapul.

Mogilo nini' sukan yang maparas da antangan apa lagi' kalau sukan-sukan tradisional um sukan-sukan ulun laid ri maparas da antangan dan manggambirakanlah makasanang daguang.

Setakat titi kalau korojo iskul mimang isada la yang molin kokolod alun cuma iyo yang makala alas mangaal no bila bos tokou no kan um bos yang isa barapa maparas akalnyo um isa maparas pili kasih um macam mau macam mambuli-buli um ino yang makabinasa no.

Selebriti atau palakun yang mapakai ku um Ogy Ahmad Daud lah ataupun Fauziah Ahmad Daud iyo ti mapandai balakun manghayati da lakunan lah isa pura-pura kalau balakun ti mimang maparaslah da antangan gaya caranya bagayad pun caranya bagayad pun maparas da kaningoun.

um kalau kaluarga' um sejarah kaluarga' dalaid ri indu ama' tokou mamara' itu ini kanyu okoi susah dalaid ri um na mula' okoi magiyum da duit sada' magiyum um walai pun sa walai punduk-punduk jadi sejarah kaidupan do ri icarita' do tokou jadi' tokou pun macam um ino mongobit da kainsafan di tokou jadi' tokou pun um awat tapikir bahawa kaidupan mututuo tokou bukan nini' molosu'-losu' jadi' iro mimang bacarita' ada' bacarita' jadi' tokou pun ambil iktibarlah ambil iktibar supaya tokou insaf supaya tokou sa' sumbung tokou karana' asal usul tokoulah asal usul kampung asal usul ulun susah.

Daguangku pasal sumodoi tu iyo no um oku parnah toki' kolosod sabap sa' pandai sumodoi masa tiri oku lakat um dalam umurku dalam um dalam sapuluh toun sangopod toun manulah jadi' ino nio um bila oku makagondom um pasal tino kalau sada' nanampu sada' oku nio natai.

Pamainan anak-anak da pogun jami' ti biasanyo kalau pamainan tradisional ino nio bagasing main um bamain kikik um bamain simban.

Oku santiasa' mangakan da makanan yang barkhasiat dan mo melakukan da sanaman dalam kaidupan seharianku.

Oku ti sa nini mapandai bamain da nunu nunu alat-alat miuzik tatapi um makitoku ulun salalu bamain alat miuzik aru nini oku balajar takiak-takiaklah dan oku minat mongontong da ulun bamain alat miuzik no tarutamanyo alat miuzik tradisionallah macam kalau da masarakat jami ti macam bagandang kulintangan bamain gambang .

um Anak-anak um kalau bamain um dijami' ialah macam main gasing iro um main um iti anak laidlah main gasing, main guli', main belon, main loncat-loncat gatah, main gatah gatah-gatah tapi' sakarang anak wagu ti main games nogu iro pakai talipon oni um paparuka' mamiso. Tapi' dalaid anak-anak bamain um da salura' walai mogilo bamain ngalub-ngalub jadi' duo tolu ngainan apat limo ngainan bamain tapi' sakarang ti anak mamiso ogu bamain jadi' ino perbezaanlah.

um oku um mo mamakai da talipon bimbit ti masaruk kolod ih ari-ari' um sabap tokou mongontong da whatsapp ulun um mamanggil mamanggil da rumo-rumo kali' sa' lah salalu' tapi' maja da carita' barita bah

Aru um babarapa acaralah[um] tokou balajar da bahasa gayadun ti pertamanyo um manginogou da ulun bagayad lapas ino ayoon tokou nunu yang ginayadnyo ri um ulang-ulangun tokou nakasala ulangun lagi sampai sampai matudu' lapas tino masaruk da gayadunlah.

Isa kuasa talampau mamikir da ban-banda yang um yang maka susot da guang yang panting misti um positif dalam kehidupan dan menghadapinya dengan cara yang bersesuaian.

Bangsa' tumbu-tumbuan yang salalu' mokitoku um kalapa sawit limadang lampun um babalik um nu iti lagi' um langsat palutan dan lain-lain.

Kalau pasal makapakai da miyan daguang atau da salura' walai ti iyo bagantung kapada nunu nunu korojo inalanmu da walai atau pun da salura' walai kalau da salura' walai biasanyo mapakaiku korojo mananum nanum da bunga' manungu da bunga' kalau da guang walai ti biasa'nyo korojo mangias-ias da salalum walai mamarasi da walai atau pun magansak da makanan kaliuran.

Kalau da laid rih ulun marumbut da yanan jami ti jarang nio mongoi da hospital aru bidan kampung um maganak pun da walai kalau da laid ri isa nio mongoi da hospital ino tapi nai' nogu matatuo yang um majadi da bidan ri isa nogu ada naninggal nogu.

um Sukan ti atau sanaman ti sama mamanaulah mamanau atau juginglah um atau babiskal kadang-kadang babiskal ino oni um sanaman yang kuo atau kadang-kadang um da walai tokou lainkah sanaman tapi bokorojo tokoulah bokorojo potong rumput um monguo mamaliara da bunga ino pun sanaman nini. Jadi sanaman yang maparas mamanau pagi-pagi mamanau dalam ampat atau lima kilometer ino satu um sanaman yang maparaslah untuk sesuai da tokou.

Progrim radio tampatan mapakaiku ti um Era Sabahlah radio Era Sabah pasal sino macam-macam maklumat wagu yang isampai da um juruhebah no yang buli morongou tokoulah um supaya tokou isa nini' matatak da abar-abar wagu.

um Yang bagusnyo yang mabalutnyo um bantuan daripada karajaan yang aru um tanpa mamilih da status ataupun apa-apa yang bakaitan da tokoulah.

Da salalum walai sebap um buli marapatkan um hubungan antara okoi sakaluarga' anak baranak.

Bangsa sani yang mapakaiku um tarian bagambus bagandang um badindang.

um iti pasal panghijrahan yang da nagara' jami' ti paling-paling inolah naya' da anak atau pun kaluarganyo nongoi um manatap da satu' tampat pasal anak atau yama'nyo ri bokorojo sino kan jadi' bila sudah bokorojo sino nomoli nogu da walai nomoli da tana' nangaal da walai sino isa' nogu iro nuli' jadi' linumalilah iro sino.

Bagian yang majadi da sampungat da korojo pangajian atau kagamaran ku ti bila um korojo no rumikot um rumikot um tauri tatapi hasilnya no mau capat-capat pongoon jadi ino monongnyo molin da pongoon kalau masa no talampau um talampau mododot jadi um ino nio makajadi da sampungat pasal kadang-kadang terpaksa tokou um isa mokodop mau momongo da korojo no.

Bagi' pamu pamuzik panyanyi atau pun panulis kalau artis ti um oku suka' di Datuk iM Nasir.

um sumodoi ti maparas bagus palajarun sumodoi ti um sebap dengan sumodoi ti ada dua' satu' untuk tujuan senaman um untuk riadah inan tokoulah yang koduonyo untuk um keselamatan tokou mana tau' tokou do nongoi da lautkah noi da bawangkah tiba-tiba no naratu' da waig jadi' tokou isa pinik tokou mapandai sumodoi tokou mapandai sumodoi jadi' selamat tokou yang koduonyo kalau untuk tokou basanang-sanang bariadah mongoi bakilah isa' tokou lumakak misosodoi da isan pantai do bawang sebap tokou mapandai sumodoi ino ino pentingnyo supaya tokou balajar sumodoi ti.

Kalauku malap lagi' baguru' buli lagi' mimang iri nio um mangalap da kamahiran mantarnak daa manuk daging ri oyoonku pasal minat kokolod oku da korojo tatino um jangan manuk ampuni ri minat oku da korojo tino.

um Magilo ra'yat yang menda makalap da manafaatnyo.

um Mogilo mogilo tumbu-tumbuan yang makito um minggu titi tokou nongontong da bunga nongontong da puun limau kasturi um puun puun limau kasturi jadi um mongongtong kita da punti tokou makauwa jadi [um]mogilolah yang yang tumbu-tumbuan tokou kemudian bunga da laman walai tokou pun maparas maka bunga jadi semua ino pakara-pakara yang baru tokou nakito baru nokito dua tiga harilah.

Cara indu' ama' um monyapul mandidik da anak-anak um da wa tarutama' da da walailah mamastikan um anak-anak um anak do mangaal da kerja rumah atau pun mangulang kaji da walai dan jangan um dan mansala' da anak-anak mo mongontong da tv saja' atau pun talipon.

Cabaran ulun um mula-mula baniaga da pogun jami ti tarutamanyo kalau anak-anak momulok yang mula baniagalah iro ti biasanyo isa cukup modal do mula baniaga um iro nini um sa barapa mapandai lagi sada pangalaman pasal selok belok perniagaan ti molosu iro nio putus asa kalau sada bimbingan atau kalau sada bantuanlah antad da keluarga atau pun pihak kerajaan.

um Buat masa sakarang mimang aru mimang aru um yang da yang inalan apa nunu program kebajikan yang um karajaan sakarang ti mimang aru lah.

Aru masaruk oku mongoi da acara parayaan tampatan inongoi jami jangan kaluarga' antaranyo um festival kulintangan ino kuo Bisaya' mpunyo ino lapas tino pesta kaamatan um ino macam-macam um etnik um Kadazan Dusun Murut termasuk Bisaya' nini' aru sino.

um Pasal mapakai pasal sauh atau wanu ti um ialah kalau sauh tokou mau sauh tokou um sentiasa sihat um buli bokorojo um buli sama-sama bakarja sama buli sama-sama mampanau sama-sama mongoi ma-mambali belah sama-sama bamasak jadi um yang penting sihat lah kesihatan lah yang penting jadi sama-sama gembira da walai jadi sada masalahlah.

Caraku balajar da bahasa gayadunku um dengan cara salalu' bar bagayad da rumo-rumo manggunakan bahasa gayadunlah kalau ada nu isa' mafaham watan da ulun um ulun-ulun yang arif yang mapandailah.

Pata' parkhidmatan awam yang oku pikirlah yang panting biyan oni yanan inolah amanah jujur um disiplin um inolah yang paling panting kolod.

Pariama da yanan jami mian ti um khatulistiwa lah pariama tatiti[um] ciri-cirinyo rasam rasam malasu sapanjang sapanjang taun suhu yang ada pun da puratanyo sekitar dua puluh anam darjah celsius kamudian um daru adaunyo sama sapanjang toun.

um Buat masa sakarang um aru nini tanaman mantanum da sawit um kalapa sawit untuk majadi da sumber pendapatan lah.

Aku orang pangalaman basadakah um modal sa berapa maka ula da mulanyo

um Tondu' kelairan ti sa samalah kadang-kadang um tokou selalu doa selamat kemudian um kalau biai yang sekarang ti ada rumo-rumo makaobit da kek potong kek nogu jangan lagu-lagu selamat hari jadi jadi macam sada tondu' atau adau kelairan ti macam sa dirayakan secara main-main sambil bergurau-gurau jangan keluarga oni.

Kalau dalam masyarakat jami da Bisaya ataupun oku sandiri oku labih suka mongontong carita ataupun mongontong da um ulun jami ulun Bisaya dari segi kebudayaan ino bagandang bagandang kulintangan gong dan kulintangan.

Yang makawatir pasal kasiatan da nagara' jami' ti kalau da bandar-bandar isa' nini' makawatir. Tapi kalau masalah kasiatan no balaku da kampung atau pun da padalaman ino yang makawatir pasal parhubungan lalan susah karita' sulok banyu' no molin mongoi um kadang-kadang pakai gubang mongoi do baru makarikot da hospital.

Pihak iskul jaan indu yama' misti' aru um saling berhubung um tentang um kemajuan pembelajaran anak-anak.

Kalau alat muzik ti oku lebih suka begandanglah. Begandang oku muzik moden ti sa berapa mampandai tapi kalau setakat begandang atau set-set pagandangannyo ino bulilah tapi misti ada permainan kulintanganlah tokou musim kawin-kawin tokou maya. Jadi alat muzik tradisinyo sino ino mampakai tokou lah. Oku selalu selalu nini maya begandanglah.

um Carita' buuk anak-anak um tampatan yang kabilangan ti um cuntuhnyo buuk-buuk um sang kancil um manipu magumbui da buayu um palumbaan palanuk dengan um babag dan um dan aru mogilo lagi'.

Masarakat buli manyapul da ulun yang memerlukan ngoiyon gulu antangai nunu masalah yang aru da masarakat tino jadi yumon gayalah nunu gaya tokou manyapul barangkali mongodim da ulun-ulun yang maka makakuasa buli manyapul disiro ataupun mangutip tokou da dermakah untuk membantu segeralah kalau ulun-ulun no cuntuhnyo kalau ulun nasaraban da walai kah mangutip tokou da derma mangumpul tokou da barang-barang buli mamaganti buat sementara waktu sementara iro sada apa-apa nogu natatak kerana nasorob nasaraban ri.

Da komuniti jami ti terhad iyo punya permainan paling-paling pun ino lah um sodo tiap sodopon iro bamain futsal oni ino nio galanggang yang aru da yanan jami.

um Pesta kaamatan.

um Pihak iskul hendaklah selalu menekankan da anak-anak iskul daripada disiplin pembelajaran manu nini da indu ama mimang manyapul nini untuk um monguo menekankan disiplin anak-anak supaya iro taat kepada pembelajaran do.

Dadau ti alhamdulillah maparas um adau no um isa nini sadalah kuonyo mau rumasam maparas matuadau no pun motojo.

um Cuaca' tarang.

Monong.

Kalau tokoh da negara kalau da Malaysia ti Tunku Abdul Rahmanlah kalau da Sabah ti yang kabilangan kokolod um iri nio arwah Tun Mustapha ri bapa ama' kemerdekaan Sabah ri.

<coughs> Ya kalau masalah sampungat ti kalau tokou bokorojo korojo saparuh matilah um kaan kaan da ampas tokou jadi' tiba-tiba korojo tokou no isa lagi napakai da pihak atasan iti lagi kanyu sa cukup iti sa cukup jadi' tokou pun um ino makaganggu di tokou. Koduo kalau waktu balajar ri mangalu da masalah kadang-kadang tokou um makalap do karatas ujian no um lambat jadi kanyu pansarah suob misti iatud kanyu jadi' ino makaganggu tokoulah kalang kabut mangaal lainkah iyo oni' miso pansarah jadi' ino pakara'-pakara' yang makaganggu do tokou buli makasampungatlah.

Gaya'ku mamajaga' da inan dan kasihatanku masaruk barsanam supaya inan ti santiasa' sihat miso lagi um masaruk nini' mamajaga' da nunu oni' makanan pasal makanan yang akanun no misti' nio saimbang kandungannyo macam cukup proteinnyo karbohidratnyo bitaminnyo jadi' ino nio cara untuk mama mamajaga' da kasihatan ti.

Mangontong nini da masa-masa ataupun hari hari kuo tapi biasanya mimang masaruklah menggunakan talipun untuk urusan-urusan um ataupun urusan-urasan penting dan juga urusan harianlah apa lagi kalau ulun baniaga.

Kuro gaya mapakai ku kalau mamuna da karita um sababnya um kalau sendiri namuna da karita isa paya mamayar da mekanik manguoo da karita.

Masa oku paling sanang guang bila lapas oku nangaal da acara najad-najadi da pengerusi acara tatiri um napakai da pamimpin napakai da ulun kampung semua pun sanang guang um ino nio pangalaman yang istimewa kolod joki yang isa malap ku da ingou.

Mogilo iyo perana ti pinakai oku ti um antad da motosikal kurita ranik kurita salau gia giar otomitik giar manual dan sekarang ti oku mamakai da giar itu kenderaan um jinis giar um otomitik.

Kalau palakon tampatan da nagari' oku labih suka' kuolah palakon tampatan da Sabah seperti maka' ngaranan di Yampal ri iyo ulun tampatan.

Gaya' mangundi' da nagara' jami' bila sudah tantu' nio adau untuk mangundi' no mongoi nio awal mongoi nio awal da kuo pusat mangundi manu manyimak gulu da ngaran lapas tatino takan da numbur mongoi da biyanan saluran peti undi' jadi' bila nakarikot sino da bilik untuk mangundi no mamangkah oni' tokou nopongoh mamangkah isuang karatas undi' no da tuung jadi' nopongo nio tokou nangundi'

Itih isa pariyama maugaugah ti sada isa sa buli mogilo kumin lah sebab iti urusan um urusan tuhan um cuma tokou besedia ja lah um kadang-kadang tokou jangka musim kemarau tapi um rupa-rupanya musim rasam musim ribut um jadi iyo berubah-ubah ti mungkin suda jangka lah lagi-lagi dalam keadaan sekarang ti jaman sekarang ti pariyama ti isa isa nogu isa nogu maru jadual um isa nogu maru susun kalau da laid ti hujung tahun karau malasu tapi sekarang ti hujung tahun banjir nogu segala jadi mimang um isa kito buli jangka lah.

Kalau pista atau parayaan yang magayuh um da jami' um pista festival kulintanganlah um anjuran Persatuan Bisaya' inolah yang paling makalu.

Biasa'nyo kalau da negri' jami' ti um binatang ti tantu'nyo kalau da walai using manuk sagala kambing um ino oni'.

Da kariam ti arus masoruklah sebap um kariam ti tokou santiasa guna untuk um ma mamajaung da um barang-barang daa sekitar tokou jadi iyo akan terdedah kepada iyo akan terdedah daa bekteria jadi um harus kuolah nu iti nu um cucion salalu kariam ti.

Pariama yang maugah-ugah ti sebap um nantad da kegiatan atau pun aktiviti seharian tokou.

Pamiuzik panyanyi atau panulis yang mapakaiku oku mangalap da pemiuzik jangan penyanyi lah pasal iti ulunnyo misama oni cuntuhnyo kalau Datuk M Nasir no iyo nio penulis lagu iyo nio pemiuzik iyo nini mapasampai da lagu no.

um makanan yang makasiat ti sayur pakis ri niolah sayur pakis ri pasal iyo batanum semulajadi isada' babaja' iyo mangun sandiri um lapas tino isa isa payah batungu-tungu da waig um koutungon oni'.

Rupa awan da yanan ku um mapurak kalau mosomok marasam iyo akan majadi mitom. <noise>

Bila tokou noko' nakauma' da saudara' mara tokou apa lagi' saudara' mara mosodu' mimang guang sananglah sanang sabap bila nabuwai bila' sudah nabuwai isa' nakapiyuma' no mimang rasa' sanang ari tino mungkin ari' yang istimewalah.

um Kalau ubat tradisi ti biasanyo antad da tumbuhan tumbuhan um kalau daun-daunan umbus-imbus uwa-uwa' kayu dan iti ubat-ubat yang adalah. Kalau dalaid kalau matiro' da panyakit mantayi' yang alapun umbus biabas umbus biabas gulayun inuman waignyo dan mogilo lagi kalau panyakit kulit mongoi alap da roun tarum roun tarum tutuon iurap da bahagian panyakit kulit no dan mimang ubat tradisi no selalu pakayunlah daripada batang-batang umbus-umbus gakat kayu.

Taim oku kinumawin.